المساهمه في سعادة المجتمع الحولك هي جزو من سعادتك ،عشان تقدر تكون سعيد طوالي لازم السعاده دي تكون حولك وكل الناس الانت عايش معاهم مبسوطين وسعيدين ،لانو الزول براه ما بيقدر يعيش ، الزول الما بيهموه الناس الحوله دا زول ما طبيعي ، ده مريض نفسي ولا مجنون، هسي الواحد لمن تحصل ليه حاجه كويسه طوالي بيمشي يفرح بيها الناس القراب منه ، وبرضو لمن تحصل ليه حاجه كعبه بيكون داير الناس جمو، ودايرهم يقيفوا معاو، ولو ما اشتغلوا بيهو تلقاه بيلومم ويقول ليك انا لمن حصلت لي الحاجه الفلانيه ديك ما وقفوا معاي